Babal siga kare jamanu nane je ndotti en lamu gargajiya. mi do nana beldum larugo labe, kafai, jaral, alkibbaare, be defte himbe nane je arti Sali.